اذا حختار بين اني اطبخ واكل في البيت او اروح على مطعم، <hesitation> صحيح اني احب اطبخ واحب اجرب اشياء جديدة لانه كذا يعني لو ظبطت بكون بيعطيني ذا الموضوع ثقة في نفسي، وبكون مبسوطة انه عظبطت يعني، <hesitation> بس في نفس الوقت احب الصراحة اختار اني اروح على مطعم لانه احب اكل اشياء جديدة، وكمان اذا اكلات من بلدان مختلفة، فانا احب استكشف واحب استمتع بذا الاشياء يعني، احب الخروجات اللي يكون فيها الاكل شيء رئيسي.